Raha mampiavaka kangoro ndraiky e, igny zare le- fomba fandehanan-jare kara misôtisôty igny zegny fô tsy mandeha normaly kara biby jiaby, <hesitation> avakeo, agnatin'ny ki- karaha kibonjare kao akao fôgna zegny zare be kibo kara le pôshiny hely igny. Sady igny zegny zanany kô fa maventy akao kô zegny fitondrasany zanany. Ny zanany zegny tsy mbô tiany apotrapotriàka fô indesiny miaraka aminanjy akegny fôgna.